Kultura e Indisë osht shumë e pasun me ni histori mijavjeçare. Osht e ndikume feja nga hinduizmi, budizmi edhe shumë fe tjera. <hesitation> Ka ni trashigimi t'madhe muzikë, vallzim, letërsi edhe aty mahen festivale të ndryshme që janë t'njohuna. Edhe ushqimi indian osht shumë i njohun se osht, ka shijën shumë t'fortë edhe atje përdorin shumë erza.